<noise> ëjt's jaya'ay ajtëm oyët's je- je- jen jukyatë nayaj takat'sanëm oyët's jukyatë nayaj yoyanëm oy nyaj kubetanëm oy, pero siempre y cuando ko'o du oy myajko'okëp nebya myoy nax pë të du myajnëdyj ko'o du ti'i naka tunayë, dunëp je pero pä jit's mich je manany, no pues kap je në tunan'në wët's mëjk nyaka i'ityë, pues ya este kaba du na mech më jedun më jedun kyëxëk dun të më taj, të jë mayën, je'e du ja oy, ko'o du kyëxëk myajko'opkëp ti'i du tënëkë yaj nëkojey pues mët's je, no im; este kap t'sëkëp este kap taj kap mayëp aku'uk jo'ot ku'uk porque të du myajnëdyj ti'i du nëkë t'sokam.